الا بغيتي تنعسي مزيان خصكي تاكلي العشا بكري مثلا فديك ميقات السبعة و تخرجي ديري لامارش تقريبا واحد نص ساعة و لا ساعة و ترجعي للدار و دوشي وتكلسي شوية تفرجي فالتلفزيون او لا تاخدي شي كتاب تقرايه و تمشي تنعسي و تقراي ادكار النوم و تقراي شوية القرٱن و تفكري فشي قصة زوينة و هما غايجيك النعاس و نتي مرتاحة